طب يا عزيزي <hesitation> علشان ما تقدر تخيط القميص تجيب الزر -وال- والخيط اللي يناسب لون القميص ،-و-وإبرة، ودبابيس، وتبدأ تحضر الأدوات تختار المكان، تبدأ بخياطة الزر ، اتخيط ، وتكرر العملية ،وتأمن الخيط، اتقص الخيط ،-و-وتتحقق من الزر وبعدها تنظف القميص بس.